खाद्य पदार्थों थे किणवन कनू थै ई वेकू विशेष रूप मा मास दूध अनाज फल और सब्जियां ले सकदा कच्चा माल मा किण्वन चीनी या प्रोटीन या अल्कोहल या एसिड कार्बानडाई आक्साइड मा परिवर्तन वेथे फीड कै सकदा